टॉर्च सुनते ही हमारे दिमाग में आता है कि यह बैटरी से चलने वाली चीज है। लाइट न हो तो टॉर्च की बहुत जरूरत पड़ती है। खेत-खलिहान में रात-बिरात जाना हो, तो टॉर्च बहुत काम आती है। इससे पर्याप्त मात्रा में रोशनी निकलती है और एक अच्छी दूरी तक जाती है। और इसकी कीमत दस रुपए से लेकर एक हजार रुपए तक होती है।